<noise> Hollugo weltare am yande dimano mi to duɓol ngol e nyande nde e lewru kol warti e kan woni yettugo jomirawoo an kokkodo an sabungo wadi an kazin du. Jo hakkilo waɗi an, annu ɗo ɗa e majjuɗo, m yetta mo e dow moiireji ko waɗaniyam beydariko o hokkiyam <hesitation>